Soisy ndreky zen̈y, tia mampiasa rô zen̈y <hesitation> sakafo aliman àby ren̈y, fransaizy ndreky italianina miaroaro karà ze zen̈y sakafondrô io. De manano <hesitation> tia mampiasa frômazy fondÿ àby ren̈y <hesitation> miara miaro amy pômy de tera, aviô manano rôty, galety amy pômy de tera àby ren̈y. Ren̈y zen̈y ten̈a tiandrô oe. De tia mampiasa sôkôla koa irô irô koa mandoky.